हाथ का अच्छे से धोए बार हाथ म साबुन लगा आऊ। चारों तरफ अच्छे से रगड़ आऊ ओकर। बाद दो मिनट तक हाथ का रगड़े के बाद हाथ ल पानी से धो ले। आऊ फिर नैपकिन से अपन हाथ ल पूछ ले।